देखो सा हुक्म मान्स माछी खावा रो तो इयू ह कि एक तरह रो चलन है गियो। कै मणक आना ने मार और खावे तो कै मणक बना ने वचावा हरु और जब तो भी परवाह कोनी करे। आ तो सा मंका रो सोच पर निर्भर करे घणा मंका आना ने खवणो सही समझे और घणा गलत समझे। माछळिया आपणे जीवन हरु भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।